گلہریاں سردی لئی وکھ وکھ طریقیاں نال تیاری کرنیاں ہن۔ پہلا، خوراک اکٹھے کرنا۔ گلہریاں گرمی تے پت جھڑ وچ سوکے پھل اکٹھے کرنیاں ہن۔ اکٹھے کرکے <hesitation> درختاں دے کھوواں، زمیں وچ چھوٹیاں کھودیاں ہوئیاں تھاواں ہِتے لا کے رکھدیاں ہن۔ دوجھا، کوسلے بنانا۔ اوہ درختاں تے کوسلے بنانیاں ہن۔ جو سوکیاں ٹہنیاں، پتیاں اتے گھاس نال تیار ہندے ہن۔ تاں جو ٹھنڈ توں بچ سکّن۔ تیجا، موٹاپا ودھانا، گلہریاں وڈھیا کھان پین کرکے اپنے سریر وچ چربی اکٹھّی کرنیاں ہن۔ جو انہاں نوں ٹھنڈے موسم وچ انرجی دیندی اے۔ چوتھا، سرگرمی کٹھاؤنا، بالکل سون نئیں کرنیاں، پر سردی وچ کٹ ہلدیاں پھردیاں ہن۔ اتے جدوں موسم کچھ گرم ہندا ہے، تے ہی باہر نکل کے خوراک لئی نکلدیاں ہن۔